Naga niccactus Inun <hesitation> tleca ticchiuah inon tocnomequeh de ino xantiocomeh de gañanes de apaches inon quetorolequeh oxu inon Fiesta de La Cosecha inon quemah niechelih notahtzin nonantzin que inon quepeya quepeya mucho xevetl, mucho xevetl inon quevica quevicas inon tradicción inon fiesta inon <hesitation> quemah cavieye inon tradicción que naja onechilve notahtzin que inon tradicicon que coualica nopueblo <hesitation> significa necheleya notahtzin nonontzin mocilibraro tleca por nuestra cosecha <hesitation> tureyos nichnomaca nichnomaca Inon para maque inon para que mochiuas non tlaole inon yetzintli para ticusqueh <hesitation> ticusqueh tonochtin teju para niechmacasqueh fierza para tecpiyasqueh tlin titlucosqueh tonochtin para totlatzelisqueh ica inon toreyos maniech maniech <hesitation> manoch manoch maninech nomaca pa que ica non yitzintli tlaole mamochiua maquepeya maticpiyaco tlen titlucosqueh tonoxteh amo sa senteh san tonochtih titlucosqueh para ticpeyasqueh cone conete conete titlucusqueh mamochiva matoreyos matechpolevi matinochti maticpiyasqueh tosentago pa ticpiyasqueh tlin titlocosqueh totzahtzilisqueh toreyos mamochiuah para que topueblo de Teteltzinco quipiyasqueh quipiyas tlin titlocosqueh mamochiua por eso tictotzahtzilisqueh toreyos eso necheleya notahtzin nonontzin que mati tosahsilisco que toreyos mamochiua para queman <hesitation> ticpiyas queman tic mopiyasqueh tlenon monamacas Inon tlaoli Inon yitzintli para ticpiyasqueh tomin para timocouisqueh topantalo totzotzoma tipiyasqueh para titl para ticcouasqueh Inon limonarah Inon chechec ticonesqueh oxo momati inon quitlolisqueh inon cerveza quitlolisqueh inon tomequeh yahja inon <hesitation> inon toreyos techpolouisqueh toreyos maquichiua toreyos <hesitation> niech, <hesitation> toreyos quemah quimati quemah poderoso <hesitation> La Fiesta de Toreyos, La Fiesta de Toreyos Cristo Rey.